لو عندي فرصه بختار أكون فراشه لأنها تتمتع بحريه الطيران و تتنقل من زهره لزهره و ملونه و چميله و كمان أحب فكره التغير إلي تمر فيه من دوده إلى فراشه بيكون يوم مميز أستمتع فيه بالطبيعه.